मेरा बाल छोटा छन ये वजह से मैं चोटी नी बणे सकदु। हमारा आस पास हमारी कई महिला मित्र छन जू रबड़ बैंड थें पांचोँ उंगलियों से पकड़ीक और बालों थें दुयों हाथों से एकत्रित करीक चोटी गुंथदी छन।